किड़ूँ नौ जू मेता पता छीन भृंग, तितली, भृंगराज, मक्खी, चींटी, झुनझुना, मच्छर, तिलचट्टा, कैटरपिलर, दीमक, बिछु, मच्छर, किट, गिलहरी।